Televisi nege ene ma manfaat ge, gatebe ene yo ngone fo putar ia ge ene yo putar sinetron, putar berita, putar ge ngone fo uni bola, dadi ene so bai ngone nege, a televisi ge. dadi ngone fo waje ngone na ngofa ge rimoi kalo mina mo nyinga dahe mo uni tivi, nege ngone fo so jum nege ena so loho, nege ene so sone. tege